कम से कम इंग्रेडिएंट्स और कम से कम दस होला जो मैं ते बहुत पसंद च खाने में पनीर की सब्जी वे